Na maraga tosi ikkajue <hesitation> maraga ettana nappa <hesitation> nappa deq wedding yanre ha menuruq ku iyya tergantung pole ri ikkajunna na contona rekeng ikkaju yero mateddeq e contona wortel etu wortel e wodding mua tahang <hesitation> narapi siminggu kol kolu de wedding to matahang narapi siminggu contona si bonteq e wedding to taha- tahang narapi siminggu terung <hesitation> aga senna <hesitation> canggoreng canggorengnge wedding to atau kacang panjang <hesitation> yeto- ya- yetosi magatti e mawari atau magatti e <hesitation> malemma contona tu deyo- dewoddingngi iyan- <hesitation> itaro metta nappa yanre contona itu engka e bangsana daddaungnge yetu biasa kaju-kaju daddaungnge akko itaromi naliwenni siminggu na denatu wedding diyanre manuni makelle ni naseng tawwe de jadi erona rodorekeng <hesitation> ikkaju weddingngi itaro atau itaro metta sibawa weddingnge yanre magatti na erona rodo onnaq uteppu de